Este iyo, ya´a kuti, ya´a morrongo ya´a guajillo, ya´a palo ya´a abachi, iyo onegano, iyo yala yua, nteyaa ka´a iyo ya´a guajillo, iyo camino, iyo laurel, iyo mino, iyo minu stila, iyo yuva ntoo, iyo.